Ny sakafo a Iran any zany da mana kolotsay manakare sy mahasariky gny olo. Anisan'ny fototsakafo ndreo any ny hena, ny vary, da ny legima Fa ny tena sakafo mahazatsy gne olo any e da izy tsaraindreo hoe kebab zao Io moa zany da tsy ino fa hena masaky amin'gne fomba manoka. Izany hoe misy fikarakara manoka zany e atao ndreo anaminy ao Da misy koa ny fenjedja, lasopy misy hena, voania, manakare sy matsiro